mii ra ña ni kuxañu kuu ña tute ntisi ta tute ntisi ka ra xina ñaa tii´nyo ri ra sa´ra kani yo ri kuu´yo yutyi sukuri ra sa´ra tyi kiti takui ra vii vii tuu´n yo tumi ri ra vii vii ntatiyo ri ra kuuyo satyo yo ri ta ta ni tyooro ra ñaa tava yo ñaa ntisi ka ra kinto mi kantu lika ta sa´ra tyini kiti siali ha ra ñaa kuu yo kava yo´a ra ntuua ntesiali ra sa´ra sasiyo ra sasi yo vii so na sasiyora ra sa´ra kuura ntee ra nuù kantu lika ra ñu´yo ñu´yo tava kuu tiira ta ika kee ñaku yuku i´si ka sii yá´a sakuatyi yo si nta´a yo un ntiko yo atyi sakuatyi so´yo yá´a li´hara tyikayo nuu´ra ra kiti ra kiti ra ta ni ku ntuu yu´uli ra ra tasa´ra ña tyi ni kuu ra hua´ra kee ii´n li kee ninta sa´ra ivaa sa koora ni ra tyikayo kuñu li nùù ra nta kasi yo ñaka hua siasintiu ñuu ntiu